De <hesitation> le mousse à raser ndraiky koa zany a, voalohany ilà azy mampalemy volo, amin'igny zany le volo mora tapaky lafa tratry ny razoara igny de faharoa mampamandimandina hoe mampalemilememy hoditrinao igny soa mba tsy ho <hesitation> voan'ny razoara igny lafa mandalo eo razoara igny.